إي نعم, ماذا بيا نكون منظما برشا, ونرقد بكري, ونقوم بكري, أما كانش نحكي على روحي, <hesitation> لا, أنا من العباد اللي ما يجيهمش نوم بكري, لذلك نقوم- نرق- نرقد مخر, كان ما عندي شي مالصباح بكل تأكيد نقوم مخر, أما اني مرات عندي ما نعمل, ننجم نرقد موخر, ونقوم بكري, في نفس الوقت ننجم همزوز.